Ny fomba hiborosiako hisy soa: mangalaky aho koligaty, miaraky amy borosy hy, le borosiko ambony borosiko ambany, borosiko anatiny ao, borosiko ivelany atoa iny, le mihomokomoky, la i zay malio.